Tëtäguasu Belgica kuape yaesa mopeti ara maritimo teplado jei supe karairetavae kua oaja opaete arasa jaeramo jokope ipuere temperatura ojo ovae yasipipe mboapi coma mopeti grado centígrado jaema aratinipe yaesa pañandepo siu coma siu grado centígrado jaeramo jaereta ombojee kua ara climatica de copel jei supe jokua oipota jei que guinoireta mopeti ara jakuvoavevae jare iroi ajivae